komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá úrslitum hæfileikakeppninnar skrekks kíktum á sýninguna Gosa sem ungir

bráðum við allar sundlaugar í Reykjavík fyrir þá sem geta ekki eða vilja ekki afklæða sig og þvo sér fyrir framan aðra

starfsfólk sundlauganna lætur alla sem koma í fyrsta sinn fá upplýsingar um hvaða reglum þurfi að fara eftir

sést líka í sundlaugum á Íslandi vegna þess að hingað koma margir ferðamenn frá ýmsum löndum og hér býr fólk sem aðhyllist ýmis trúarbrögð sums staðar í heiminum er það svo ekki vani að fólk þvoi sér án

eins og gert er hér sturtuhengi eru fyrir sumum sturtum og það eru

í öllum sundlaugum borgarinnar nema Vesturbæjarlauginni það er samt búið að hanna klefa þar og hann verður fljótlega settur upp yfir tvær

milljónir gesta koma í sundlaugar Reykjavíkur á hverju ári og sömu reglur þurfa að gilda fyrir alla gesti það var mikið um að vera í Háskólabíói á laugardaginn þegar tækni og

um tvö hundruð grunnskólanemendur tóku þátt í keppninni í ár að þessu sinni tóku tuttugu og tvö lið frá átján grunnskólum þátt og þau spreyttu sig á forritun ýmsum

rannsóknarverkefnum og

liðin hafa verið að undirbúa keppnina í allt haust en sigurliðið fær að taka þátt í norrænni keppni

í byrjun desember fjölbreytt skemmtun var fyrir alla fjölskylduna þar á meðal sérstök vísindasmiðja keppendur

vélmenni sem ætlað er að leysa tiltekna þraut sem tengist þema

þessu sinni var himingeimurinn þau þurftu svo að gera grein fyrir því hvernig þau forrituðu vélmennin markmiðið með First Lego

fólks á sviði tækni og vísinda með því að leggja fyrir spennandi verkefni sem örva nýsköpun og skapandi hugsun byggja upp sjálfstraust og efla samskiptahæfni

verið að æfa fyrir uppsetningu á verkinu Gosa og var frumsýningin núna um helgina þeir Arnaldur Halldórsson og Matthías Davíð Matthíasson leika í verkinu og leikstýra því líka á laugardaginn var verkið frumsýnt í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi og við fórum og kíktum við við erum semsagt tveir félagar sem erum mjög

mjög mikið á Gosa í æsku leikritið sem var sett upp í Borgarleikhúsinu þar sem sveppi og Viðar Guðmunds voru að leika og

semsagt saman í leiklistarskóla Borgarleikhússins í styttri útgáfu og öðruvísi

væri allir nema gosi ég drekk mjög mikið flestir ættu að kannast við söguna af Gosa með nefið sem lengdist ef hann laug sem átti þann eina draum að verða alvöru strákur við ákváðum

við erum svo sjálfstæðir og vegna þess að við erum krakkar og krakkar gera gera venjulega ekki svona án hjálp foreldra eða fullorðinna en það er náttúrulega einn hérna Árbæjarskóli sigraði í

tvö þúsund og átján hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík sem haldin

var á stóra sviði Borgarleikhússins í gærkvöldi frá Árbæjarskóla heitir gott betra best en þetta er í annað sinn í röð sem skólinn vinnur keppnina

Langholtsskóli var í öðru sæti með atriðið komið að okkur og Seljaskóli var í þriðja sæti með atriðið nítján hundruð og átján skrekkur er haldinn á hverju ári og nemendur í unglingadeildum grunnskólanna

í Reykjavík sýna þar listir sýnar og hæfileika með frumsömdum atriðum á sviði

átta skólar kepptu til úrslita Seljaskóli Langholtsskóli Hólabrekkuskóli Árbæjarskóli Breiðholtsskóli og Vogaskóli og dómnefnd valdi tvö atriði til viðbótar og það voru Hlíðaskóli og Hagaskóli í keppninni í ár stigu samtals sex hundruð sextíu og níu nemendur á svið frá tuttugu og sex skólum við óskum öllum þátttakendum innilega til hamingju

pólsk menningarhátíð var haldin í Reykjanesbæ um helgina og fjölmargt fólk kynnti sér þar menningu og sögu Póllands stór hluti af íbúum í Reykjanesbæ er af pólskum uppruna eða um tvö þúsund og sjö hundruð manns hér er um fjórðungur íbúa með erlent ríkisfang og langstærstur hluti þeirra er með pólskt ríkisfang sextíu prósent

þjóðhátíðardagur Póllands var á sunnudaginn og í ár eru hundrað ár frá því að landið öðlaðist sjálfstæði

af því tilefni á hátíðinni var sýning um landið og sögu þess er nýr starfsmaður Reykjanesbæjar sem verkefnastjóri fjölmenningarmála og bara við undirbúning hátíðarinnar að skipuleggja þetta með sjálfboðaliðum af pólskum uppruna íbúum Reykjanesbæjar

ég fann það bara að ég komst inn í samfélagið og ég kynntist fólki og það eru þessi persónulegu tengsl og þessi vinátta sem

máli og það var hún sem myndaðist við undirbúning hátíðarinnar og algjörlega hér í dag fyrsti

leit dagsins ljós í Kína nú á dögunum á stórri ráðstefnu um internetið sem haldin var í Kína var til sýnis tölvuforrit sem les fréttirnar forritið nýtir nýjustu tegund gervigreindar les fréttir með öllum svipbrigðum og talanda eins og það væri lifandi manneskja þulurinn getur lesið texta af skjá og brugðist við óvæntum aðstæðum það er fréttastöð í Kína sem hefur verið að vinna að gerð

samkvæmt forsvarsmönnum stöðvarinnar gæti svona tækni hentað mjög vel þegar fréttir þurfa að fara hratt og örugglega í loftið þessi fréttaþulur er alltaf á vakt og þarf ekki að hvílast verkfræðingur sem oft er nefndur klikkaði prófessorinn segir að fleiri ættu að temja sér hugsunarháttinn þetta reddast John ferðast um heiminn og kennir fólki þetta viðhorf Íslendinga þið kannist kannski við orðin þetta reddast sem oft eru sögð þegar upp koma vandamál hvort sem þau eru stór eða smá viðhorfið felst í því að hafa ekki of miklar áhyggjur af

því hvernig hlutirnir fara og vera vongóður um að þeir leysist á endanum sama hversu erfiðir og flóknir þeir eru John fékk titilinn klikkaði prófessorinn þegar hann tók þátt í sjónvarpsþætti í Bandaríkjunum hann ferðast nú um heiminn og heldur fyrirlestra þar sem hann segir að fólk megi læra af orðunum þetta reddast þau gætu verið lykillinn að

hann segir að fólk eigi ekki að hafa áhyggjur af því að mistakast það sé gott að leika sér og gera tilraunir oft er erfiðara að leysa mál ef fólk er of áhyggjufullt þetta er góður lærdómur en líklega er best að vera bæði skipulagður og áhyggjulaus sjálfan en þið þekkið eflaust verkin hans þar á meðal

stofnaði ásamt vini sínum árið nítján hundruð sextíu og eitt og gaf út mikinn fjölda myndasögublaða um ofurhetjur flutti til Los Angeles árið nítján hundruð og sjötíu og reyndi þar að koma sínum ofurhetjum á framfæri þá voru ofurmennið og Leðurblökumaðurinn vinsælustu

er risi í heimi ofurhetja og það er að

sem komu úr smiðju hans voru ekki jafn einfaldar og lesendur

voru vanir þá heldur áttu þær sér oft flóknari fortíð á síðustu árum hafa kvikmyndir og sjónvarpsþættir um Marvel hetjurnar verið mjög vinsælir lee var þekktur fyrir að koma reglulega sjálfur fram í þeim hafi verið sannkallaður

í Kaliforníu í Bandaríkjunum undanfarna daga og eru einhverjir þeir mestu í sögu ríkisins eldurinn er sá stærsti af nokkrum í Kaliforníu hann hefur nú farið yfir mjög stórt svæði og skilur eftir sig mikla eyðileggingu það eru líka miklir eldar nálægt borginni Los Angeles eldarnir kviknuðu eftir fimm mánaða þurrka og mikinn hita skógareldar hafa verið algengir í Kaliforníu en þeir hafa orðið

stærri og meiri undanfarið erfitt hefur verið að ráða niðurlögum eldsins yfir fimm þúsund slökkviliðsmenn berjast við eldana og slökkviliðið í Kaliforníu fær hjálp frá öðrum ríkjum um þrjú hundruð þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín til að forðast eldinn það eru næstum jafn margir og búa á öllu Íslandi það voru þó ekki bara menn sem voru í hættu og margir þurftu að bjarga gæludýrunum sínum langflestir eru nú komnir

úr hættu og í öruggt skjól

pítsugerðarmanna í Argentínu fékk á dögunum skráð heimsmet yfir flestar bakaðar pítsur á hálfum sólarhring um fjögur hundruð kokkar hömuðust samfleytt í tólf klukkutíma við að hnoða deig setja álegg og baka pítsur um helgina þeir bökuðu samtals ellefu þúsund tvö hundruð áttatíu og sjö pítsur og slógu gamla metið frá því í fyrra sem var tíu þúsund sextíu og fimm pítsur líka á tólf klukkutímum það þurfti auðvitað ekkert venjulegt eldhús í baksturinn og mikið hráefni samkvæmt skipuleggjendum voru notuð alls þrjú tonn af hveiti tvö komma sjö tonn af mozzarella osti og áttatíu og átta þúsund ólífur í

kokkarnir notuðu fjórtán stóra ofna og gátu bakað sex pítsur á hverri mínútu einn af

segir að pítsa sé ekki bara matur hún tákni tengsl og samstöðu vina og fjölskyldna sem komi saman til að elda og borða eitt er víst að enginn hefur farið svangur heim sem hefur hingað til verið notað til viðmiðunar fyrir öll kílógrömm heimsins mun taka breytingum á næstunni mun léttast og verður líklega mælt með stærðfræðiformúlu í staðinn kílógramm er hluti afmælieiningakerfi sem kallast metrakerfið og er notað næstum allsstaðar í heiminum forskeytið kíló þýðir þúsund og kílógramm er því þúsund grömm hið eina sanna kíló og fyrirmynd annarra er geymt á rannsóknarstofu í París það er frá árinu átján hundruð sjötíu og níu og er

ár það hefur staðið til lengi að breyta skilgreiningu

vísindamenn hittast fljótlega og þar verða ræddar hugmyndir um að endurskoða kílógrammið og skipta út fyrir nákvæmari

evrópskir stjörnufræðingar hafa fundið plánetu á braut um stjörnuna eina nálægustu stjörnu við jörðina plánetan fékk einfaldlega nafnið en hún er í sex ljósára fjarlægð frá okkur jarðarbúum það þýðir að ljósið frá henni er sex ár á leiðinni til okkar stjarnan er eldri en sólin okkar en líka minni og kaldari og þess vegna

hún er því svokölluð rauð

fær minna en helming af því ljósi sem jörðin fær frá sólinni okkar þess vegna

á yfirborðinu hennar eða um hundrað og sjötíu stiga frost það er álíka kalt og á plánetunni Satúrnusi í okkar sólkerfi vegna kuldans er talið útilokað að þar sé líf nýja plánetan er örlítið stærri en jörðin en miklu minni en

í sólkerfinu okkar hún er þess vegna flokkuð sem risajörð jafnvel þótt hún sé örugglega mjög ólík jörðinni við vitum þó að hún er úr grjóti og er ein frægasta stjarnan á himninum þótt hún sjáist ekki með berum augum það er vegna þess að engin stjarna ferðast jafn hratt yfir

á þeim hraða væri maður ekki nema fjörutíu mínútur á leiðinni til tunglsins sömu leið og fóru á fjórum dögum fyrir fimmtíu árum síðan ellefu ára strákur í Suður Afríku hefur ákveðið að bjarga eins mörgum

og mögulegt er nashyrningar eru í mikilli útrýmingarhættu sem þýðir að það eru mjög fáir eftir í heiminum talið er að um tuttugu og fimm þúsund lifi villtir í Afríku þeim hefur fækkað hratt síðustu ár rúmlega eitt þúsund voru veiddir af í Suður Afríku í fyrra hefur verið hrifinn af

þá hóf hann söfnun á samfélagsmiðlum setti alla vasapeningana sína í verkið og hefur nú safnað um það bil tveimur milljónum króna er orðinn þekktur í heimalandi sínu fyrir framtak sitt hann kemur reglulega fram í sjónvarpi og flytur erindi í skólum þar sem hann segir frá verndun

á morgun er dagur íslenskrar tungu en hann er haldinn hátíðlegur á

hverju ári á afmælisdegi Jónasar Hallgrímssonar sextánda nóvember markmið dagsins er að minna á mikilvægi þess að efla og varðveita íslenskuna Jónas Hallgrímsson var uppi fyrir um tvö hundruð árum og var eitt af okkar ástsælustu ljóðskáldum hann var líka náttúrufræðingur hafði mikinn áhuga á íslenskri tungu menningu og náttúru hann bjó til mörg ný íslensk orð eða nýyrði sem við notum enn þann dag í dag til dæmis orðin sporbaugur og spendýr í tilefni dagsins efnir Menntamálastofnun til árlegrar

tvö þúsund og átján keppnin snýst um að nemendur skrifi seinni hluta af vísu sem kallast að botna vísu hægt er að taka þátt með því að fara inn á krakkaruv punktur is

margir foreldrar þekkja eflaust spennuna á íþróttaleikjum barnanna sinna en fáir eins vel og einn fótboltapabbi í Bretlandi hann skipti sér aðeins af fótboltaleik hjá stráknum sínum nú á dögunum þegar andstæðingarnir voru við það að skora

hann örlítið við stráknum sem var eitthvað utan við sig í markinu við það féll strákurinn í grasið og tókst að verja

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar